Ngam toma indonesia nena dofu, gatebe ngom toma tidore re sema kohu gohu, ngula ngula, bira kuraci, hula hula, waji, apang, mam mam gosi. nyao fufu, garam pati, nyao beke, sedaba dabu dabu nyiha.